oyi diyara mɛ o a se ɓa cisiya a o ɓɛ ciyona ɓa tomu a benɛ ma nɛ a ho cununɛ mi ɓa sura a o ji mu a o ji mu cunu-so mɛ biyo a i dero mu ɲu'in a ciyoro a binin i le a se oyi diyara mɛ to mɛro ho cunu-nɛ miro sura tomu beraso we wure lo